<noise> hadio hotana hamie dahamio nsafe sasa nesikupepeta. Nikawage nihamie basi ukahamie dazunuuko ukavitana. Hakosele hamwe hanuo wawenda kutia ukeova waha kwakikwe vitano wadahanke. Basi tehuo wahesabiwe daah ni- nihunuliwe daselewaa hai taleweda idida mibamba hakini hulio haniwetana kolesa lake hemio kolenitaka.